Kafe no tiako satria efa zatra hatramin'ny mbola kely efa kafe foana dia amin'izao koa ohatran'ny hoe marary izany ny an-doha raha vao tsy misotro kafe, na ny fofony na ny tsirony a dia tena hoe tiko dia aleoko misafidy kafe